Hawlu lesdi mai dungu. Lesdi mai do mari hawlu dungu on, Wala guldum be nage. soinde nage be guldum do be fotai be rema audi fere ngam audi fere mai yida ndiyam duddum. hawlu lesdi mai beldum masin ngam iyende do rufa on tan kala nde veti pat. ummatoore lesdi mai arti vowi be wadugo sungullaji mabbe nder ndiyam. hawlu mai Wala sakla be Sam.